Ohatra raha i <hesitation> ôhatra <hesitation> karazana poivre ampiasan'ny Maorisien io zao tengna tsara sady mangitra tiako ampiasaingna raha zany kô efa avy nandramiko tegna tsara sady mangitra raha zany.